Fantatro hoe any Rosia an, misy an'izay fomba izay hoe mandeha <hesitation> miaraka milona anaty rano, ohatran'ny hoe miaraka mandro izany an, ny olona be dia be an, dia izay izay rano izay ohatran'ny hoe manasitrana sy ma- <hesitation> ma- tsara ho an'ny fahasalamàna izany e. Dia tena hoe olona bobaka be an, sady io rano io tsy soloina fa io rano maloto io no ifandimbiasana.